kaya min hayu wam kalanda bwa pa dowodi gite nende nwa lada bwa jia wala gite hayu wam nende nwa lada bwa jia wala gite hayu wam